. Akpan itèm àmbòhò sà mmà uwá ádé, ákwóró Ikó ámi ákè nnó, ábo nyèn kè <hesitation> ilèk ásé kwòk ndòn ilè àmi mbén ikó ádé nsin kè utòm ábò ké nághá ásángá n imo ibò ntèdè ádé ké ágwò ámádé uek, uè àjiré. ányè, ányè f'éhe áke lóng ilòng ágwò ké ètok ini, áma ké lóng ilóng ágwó kè ètok ini, ábilòng dè ilè adè ábò utip, ilè ádé ásuk ábi lèhè nte dè ákè lèhé mmè ágwò, èjukpó ányè ègwód, ányé ákpá. <hesitation> ámákpá ilé ákó ákóp ányé ákpá, ilè ányòng ádi ásè di Kwòk ndòn àmò ádè nè ákémó ádián ámi nkekud mkpó ádè ámi mben nsin n’utòm. Ágwò áké bèn isòng àmi ákpèkè àkó álád, ámi ntiè mmè, nkàghá ikò mmè ányè, áliòngò nké tie, ndàpà ndàp ágwó ádé átuá áyed ké ndáp ádé ásè tongò èdòng ámkpèyè nyèn kè ndàp ádè, mbòn. ágwò èwàk ntom, èbò ébó nyèn mbòk dákádé nó ányé ámi mbò iyò ó, ákèmà mkpón ágwò ègwòngò éli èligwò kè sè à fò àlulá inuá àfò utàng idàhà m uwièlè ugwò ányé kpè fien kè ndé ányé kè bèn ádi kè ányé ámán ukpè fien kè isò ányé ámán ábókó.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 . ké ágwò lu nyèm áhá fién ó, ké áfò anyòng ò, ákpánikó ádè unám áfo ábokò. Ákud ágwò ányóng, ásuhòkè nsu ányong ugwèmè ugwèmè dè ké énà émáná áyém ágwò ádé o. Aliòngò ákè chièlè èdém usèn ámi ndi dáká nwèd nliòngòké mbò ké èkàmba étubòm ádé akésuk ánám ndungò, àkè nàm ndungò ányé aké kud ké ádé ákpánikò kè nda áde ámà nwáná áwàn, ké áké suhó nsu ándá ádé ádé kód <hesitation> éxámbá étubóm ádi kód ándá m K’uto ukpèb. mkpó ábèn águwóró, áké sin, átém ánye kè <hesitation> itie ékàm, itiè ámò ábo ányè siá áfó áké suhòkè nsu, ágwud, áwáná áwán, ágwud ákpòkòrò, asuhò nsu kòp sè àdi nám mi. ká ufók kè la usó di, la uká di, áfò bi kóng ákpokóró Ákponòrò idànàdè ámàsi sòng uruá, ándá áde ádá ikòng akòng ákpókóró ádè, ámi nyóng nkó akókóng ákpókóró áfo ánuk átóngo nwèd ánnám, álu Kóngó. ulu tóngóké nwéd ánwá m udusiò fién kè ánwá ufòk nwèd an'yòng ndi ufòk ndi bò baba ásop sè áké bò kè ándá ádé kè èná emáná iyèm, nkòhnò ndókó ètté ámi, ètté ámi ábò kè àlulu si sinè kè ákpánikò ádè kè áfó ámátáng ákpánikò kè àfò ànà nyènè wòñfun, ké ényé èké sin imò isi dád idòkò yide ábò nté ákpetiè nté àkpe kàkà, nté akpè tiè tiè táng ákpánikó, ke ákpánikó ádé ádá nám ná áfó ábòkhò k’ufun.